woo amtan sagale dhiramatif taa halkani wolin nyathamuu thaa halkanitif thaa diram wolin nyatha Annan yedhe silah anin akanin fedh thaa halkanitif thaa diram wolin nyadhaa malsut Lilah Anna kharkharaa malsun idhuu suun anen woyyu hinyathin Lilah khuff ghudio jabban ollaaa khuff ghudio hattaa sagale guyya hajaaa irahinkhabuu hakika irakhabaa woanin thaa guyya akasisun nyadh dhub sunif achee dhekathi akhan fedha